rax, q'an, saq, chaj, kapan, moratan, sa kyaqsalsooj, kyaq malmaj, saq puwaq, q'an puwaq, xaar, raxkaj, ras kekaj. rax, raxkoj, kyaqkoj,